Woishin mashineanen, mashinii ta woyaan borcheten, amtan inaman birin woya harkaan borcheta amo mashine sun stimaan wot konecteteni raawoteni stima kas daabeni akasiin duum woya ta turia wotjeebiseni bisaan itbuuseni unum lakisenie wotguureni, ishin duum ak ishi borcheniit jira, borchite turi baasit